Rata-rata iyyaq wissengnge deq na deq na maneng tauwedding rasakang yasengnge bahagia pole akku meni alena nasabaq engka biasa makkeda yasengnge sukses pi ro naseng alena nappa makkeda bahagia na de apo nappakkoro konsep na ku menurukku iyyaq na kebahagiaan itu <hesitation> yasengngi bahagia namo to deq to maga suks- sus- sukses taq narekko isukkuruki moi pasti wi <hesitation> lettuq na bahagia kiq sepenu na